ମଂଗଲ୍ଵାର ଭଗଵାନ ହନୁବାର୍ଣ କୋ ପୁଜ୍ଜା ଉସ୍ତାଗ୍ଵିତ ହୋତା ହୈ। କୁଆଜେ ଜେସ ଇହୀ ଦିନା ବଜରଂଗ ବାଲେଂ କୋ ପୁଜ୍ଜା କରୂତୀ ଥା ଏପାଂଗ ମନନେ ରଖୁତେ ଵ୍ଯକ୍ତିଂଗ କୋ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଣ ହୋଗୀ। ଯହାଂ ମଦେ ସମସ୍ତ ଅସୁଭିତା ଏପାଂଗ ଆର୍ଥିକ ଅସୁଭିତା ନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଣାନ କରୀ ଥାଈ। ଅପନା କାମାଗତ ଭଗଵାନେ କିଛୀ ସମସ୍ଯା କେଂଗୋ ଆନ୍ଯୋଟୀ ରାଟଗୀ ରହୀ ଚାଂତୀ ତେ ବେଂ ମଂଗଲ୍ଵାରେ ହନୁବାର୍ଣ କୋ ନିଶ୍ଚିନ ଭାପନ ହୈଵେ।